Hala. hala rise hala putile i an yane amataraesa tarae kasbilain i an bisa i an tarai holine bisa i an tarai sahae mane hala putile kalo hala popororosa i an ama iasinagase manuligesase i an ama ne saira saronde nguligesase kalu hala magnate sa yunai sa ama i an yane ama waelo sae mane bisa loo hala marnate resai ansa i an amane hala memale mer iyo kalo hala marnate sa amar wama hala jadi unaielo hala niyele woro unaielo santang woro sedangkan saire hala hatile sai unayane hala mane i ane pason i tunu hala mesa isitunie hati leyai me tun hati leme wemale le ataneie etu la hala. hala utune iya iya iya la yaomamala tai etunasuleke zata e i ainemen yo bisa i annea Ama taraiyo like sa se, i an ya ama sai se, na loi an, na lo'o makakuru amakuwatiyao. Jadi kalu hala putile, i aneya taraiye, misal tarai kasibi lain, tarai holine, i an yane sa'a so mo sae, molama ne hala reisa re saire he ana, bisai una hala putile, i an hala mamalane, bisai an yelo'o hala i unae sahae mane an yae mane olama, se amamrua rame male reisa kasibi yo unae bisa naloi an ne hala, i unae loi paruweta'e, unai lo niye saire tae i utunuwe, tunuwe lai i an ne. Mo hala putile sa haruwe re, iyane rolama, reu waute olike sa se, re manuwe likesa, amata raya na lo'o bisa i an yaru mo kalu i an huhuin sa bisa tam. Mo kalu hala marnate sa tam biar huhuin le'e, imisai na ne mane, lo hala mesa amahala me mane le. Jadi hala marnate, hala putile, hapalagi halpopororesa ahuwe re tariye sa he ana, bisai i una, i unai tarai sae boncise olama na kai an yama hala me le hala pokorora sae Yu unam, nalo'o ne olama ne ama ala'o sa bisa, halam kutile mane hanue ala obisa karna halae uweru resa hamata anisae mane sa hala ulama adati, ulama pesta sahala, hala pitela, hala poporore. halama hala itunuyaha atile itunuya sae mane olama ai i an'o na ei an ya amane wera wera memalo likesa ama maarere oleke sase, ama maanoli ke sare a hala re isa wana ka um an hala tam sa duleopamuri re na an memena manusia sa biar si an hala tam le'e, tahaoro moe mo pamuri re ham sa tam hala bole etu eta raiye ye tuene kasibi leuwem sa bisa um am tam bisa an ne asitele tam kabeitu haya kane asitele se ta kasibi se tandan sa <hesitation> walam sam cuma tipa hala mane itipa iyane ya hala yam tare ta molama em an molama, asuna ana mane um ane tam ehu eru mane tam. mo hala sa um ane ka tam wem li em um ainasi ye saire liwa me, susuwa liwa me le Hala re isa hala imolou imolou amane amane kalu naim amemena naim satam siam halase tamse sisa sisa ira tam lo na isa hala mo saela opa na isa cuma hala marnate man na isa hu mamemena sih rasa hala marnate mesa mora totun lale morasasi moturu si moturu mo hala putio mo laopa maese utunu si rasa hala marnate na lo bisa i an lo amane tanu ari tamu ale o karna ta hala marnate re sa mahala olamane adati re nie le'e hala marnate re sa adati saemane repake eha la mele o lama pinamou wo pake hala o lama adatio pake hala pinamou mane pinamou manuei pake hala marnate jadi pamuri risa hala hala hala, hala sa um an hala huhimtam awe are amu amu uli kesa awe an yare sa esa ma nusi si ahyane wauto like sa ase i an atame an tamsa mansi an sae iro i an hala upuin mane i an sahawiya wera i an sahawiya sae mo unaiyam mama loyam loom amemena hatam Si etue hala se tamsa m'an mane, barang unae se mo sa hala rei raopa hala puti leru sa i mosae ta'm, <hesitation> yam heli like lam ela resaya hala marnatate, hala m'ame mena unae isa si pake'ne morane sae <hesitation> totun na leiyo romaro si rasane hala sa uli isa i se rasa, i rasa sumaya hiri sumaya hipali lou hala marnateo. jadi yam perem elam olike lam elama resaya ya hala marnate. karna hala marnate kan sapakayam samra sa hala ta'm. unae sa hala re susah, hala re susah mo tehelin mane ope, tehelin atane cuma utun ata, rupia ata <hesitation> utun lima, mo re isa ta'm hala re isa re heli sae sa'a. re kilo isa mane rupiah husasin lima, reisa ta'mni, reisa jadi m'an hala sa m'an yare atorang to hala re isa tehelin ne sa'an una i yo ma hala sa cuma rehel nia rope mo re isa ta'm hala re'e helin nie sa'a lae oite <noise>